Tagne dikema mo kotouni, nong dikema mon kotou, wille dikema mo kotou, roumbou dikema mo kotou, soure dikema mo kotou, nabadaye dikema mo kotou, sobe dikema mo kotou, bou dikema mo kotou.

Bou dikema fo sigane, kotou, ghounne fou koume dode na lé bari iromi lé. Sabaye dikema fé <hesitation> fé dé, ghounne dane kotou, nimo léni mola dokéghi sodiou, nimo léni mola dioughi ga doké kanouwa wo idokotine bodiou, bodiouyé banne founi, sabaye dikema ghounne danne fé fou nah ma danne. Ghounne foune nan sidian dikéma, sidian wobma mo toutidji lé mbanani mola yike djini, ghounne foune nan wille dikéma, willa mo fokoni lé, gouihétini fou migna fé déri sine nan, ni mo fé falti sine, sina dokémo, mola déye midi wo midi bibigne, gouidjite bibigne, wille dikema fé singanan. Kosité dikema ghounne dane kosita ndona, mo témi, mola sotimi, ghounne déne fé bélé kosita dikema fé. Sotima mola témi, fo nah ma gagatimo, naye ma boumo. koume mola ga téne, soubou mo. Dibildikema gnake mo fémo mola téne téne wobe ghounne gouiwellati mola moumou ghi, dibil mounne fou dode na mola ga fike mi bélami mo yongou nan a dadji mounne nimola roudouni mo mama mo yongou nan. Kadjima danan naye ma boumo, u'korou mola ga fountou soubou, mo soto mola yike mo némine. Fo koukou mounne nimo léni mola toye mi, béne rome, lérindji dikema ghounne dane fé séne, mola té, koume mola téne mi loroune dode mounne mola yiksimi fountou rati sighane kane dioune, fountou nougha kane dioune djiksi mo sotou, mola mola nimine. Soure dikema ghounné dimo, ghounne lé fé nro nigoma yoni, soure ma na sonfou mola ka naghe diounghi tindi iwobe younne mo wélatighi, mola wélatighi fountou migne mounne digrimoune tirine déye migni fouye ma diongou nan bété watima fouye ni fo féke dji diongou an nougouma bourké mo yongou nan an ribe dadjimo wélati roudou mola gnighi. Ribe dikema fou naghama dane nan, kirine dode mounne mo férine di mo kourma mo nérine mo mola béne mi fo gouilétimi diongou sucare ma mola moumou mi, fi wobe younne mola tindji soubou sintane mo gouilétine ma kourma mo gouilétini nan, roubéyi mola gnighi, ghounné fé ghounne dane fou nah ma. Nébadaye dikema ghounne dane igni, ignima lé, mola tindi dane mola roudoughi mola gnighi. Nong ma, ni koume, koume an gnode na mola tindji djiksi fou dode mounne, mola yiksihi gouware, diongou nan an yongoutouma séna fé singanan, mo gnobiyi fountou dode mounne diongou soucare ma mola boure domatima gni mola gnighi hanne mo sih kama mola gnighi fou dode mounne bélé mola ka toude mi kané fé idimo ni kibe ma, nro dokéni kibe ma, kibe ma watima mo toude ghi ni fo dokéni mola bourkéghi sintane soubou mola régui gouwaghi, mola routou dane mo kodouma, ibélé fighénan. Bédékma mola téne mi fo dode mounne, mo téne fou dode moune, mo léni mola sotoumi, mo léni mola gnobimi, mola ligatimi ibanti boughe. Sobema dane nan ni mo fountou fou dode mounne mo léni mola gnobemi, roubé bélé diongou déle ma di gninan mola roubé, mo léni mola dokétimi fi daléma, dale, fi dalema dane fou nérine. Babou dikema mo férine ni, koume djini mola témi. Soubou, sintane mola rome ri, ribe dikéma fou nah ma, ni férine mitima, mitima ni yini mola dioune mitirounne mola roudughi mola gnighi. Bénan mola toki mola ka moumou ki, fi ware younne bélé foune féri nah dane, mo léni mola dokétidji lambama, mo léni mo loka djiksighi ikané mola doké wougoune, ikane mola kankatine wama ka doké lambama, moa rouni ibantima, mola rouni mo kandjima, mola rouni mo djoutima, idélé ma tatou mola kankatini, tagna fa gnode mola ka djoughini doké mo lambama. Fou ware younne ikané dokétini ikiritine wati dé ikane dokétini rabema inantini, foléma dane séna ni koume nola témi, mo téne mounou folémounne, mola gnobemi, ni mola roundou mo mama, mola yongoumi nan an mame, ni mola ligué ibati bougma mola ka diongou. Ibanti bougmo nro ro nigome yoni, malma kane mo bondou, koutini dédé, kane mola dokétine ibantine bougme, oubien mogna ni mo bondi dane mo koutini ghounne danan dédé mola dokétini ibanti bougme mola diongou fola migne mounne nan. Bodou dikema fé siganan, mo foukiyi mola ka toye an sama pour kinsoma fou soriyounne fé siganan danan an sama ifou yansi danan, mola toyi diongou, diongou an yétima gouwet na mola yike mo sama fou diansi fo siganan. Koukma danan kane dane fé a gnode na séna ghounné fa koume, ni koume néyan, ni mo léni boure tékine yini, dékdi nro domatoma mo léni tékine yini mola ténimi, mola nogui wékema lé, déye royima diongou nan sa déye kane kouyanan mo déye royine déma diongou ringue, royine déma sighe mo déye wounne wéke wounne foude mo baté fou gouine thine, rare mo ka mo woutighi mola bougounne tatou djini, koukema isotimilé fa gnode malé dane kane dane koume, foune dode na fé bine. Finté dikema dane fénan séna lé ikane dane koume, fintéma fou fé dodna fintati né dérine banani, ni djini fou fé nogane déri banani, mola téni mola sotou ghounne foune nan mame bodjour dikema ghounne dane fénan dode matilé, thiandati ghpunne dane gnitimalé séna. Séna ghounné witi, gniti witima fa gnode ikoume ni mo déye mo gnata gni, mame bodjour dikema finté dikema. <hesitation> mperti dikema dane fénan, mpertema nalé mounne dane fou fé, fou fé dikdi gouyabé dode ma kane ni djini fou fé thiandati mouné nro souwéma dimo mperti, mo témi mola moumou. goyabema danan nalé mounne dane, mounne dane fé koume fo dode na fou fé verdi ni go bounta djini fou fé verdi ma ni djini fou fé tibou nongane ma gouwa di non goyabe diké mounne dane iromi lé.